<hesitation> ne naya ku gyakəgyyada inda ndə kwa cho da manakə na, a n ache ngə vanya cho gyadi nə madawa mada anə ndər dawa nyi cho gyadi na nyi a huda cha ndo tha mada a nə ndər dawa nyi wa dəhə səna cho məx aku gyakəgya nyi mada cha la. a ndər dauva nyi chho hə hudatla na cha wa mada cha la. a ndə mər dawa na cha a cho hə hudaka na cha wa cho mər hirgyadi ma. a ama nde kwa mər dawa nyi nda ya vanya gyakəgya nyi mada ndər dawa yi ma, a a cho gyar vala nyi mada cha laya ndər dawa nyi a go bwabwatu cho haba dəhə haba nyi cha la. a a hubiya nyi tə cha ku bwabwatu nda kəl nda nja səna a nda na aku gyakəgyar vanya ndru nɗa təki na a ma. a yo lələba na cha nge mada nja mər tə nyi səu nda cho hə hudana nə wa mada sənyi ka həti a da cho hə nyi tədubu wa ndə ndə nyi maka dzam gyakəgya nyi nda nge nda ana far bəkdu ndə ngv nɗa ama yafna? Səu aɗa cho gəzi səu tədubu wa nɗ ngə nɗa. Gyakəgya nyi go dzam nyi təkədəu ndə ngənga a zəntə hyel nga a bathliyi nda a zəntə cha ngə chi ndu ngu na cha gwa, ati cho lələba irin gyakəgyer nde nda a bathli nyi ku dunəya ng ana cha nga gwa, ati ku dəhəsə na cho mər ku gyakəgya nyi ada njo mər səna hudavanyi ndə kwa tla nə way a ada cho mər səna nacha təkərnyi ma. a hudacha kwa tla nə wa way a mada cha la, a vanya ndə a mər tə nyi səna kwa tliya huda cha kəl nda cha shar səsənyi aka sər hir gyadi na cha gwa. ati yon a enyana nyab tai nji inna aku gyakəgyakə nda nɗo kwa mər səna kwa ɗa na. a tsa, a tsa, a nda təkə nay a ma. a yo kəna lələba dəhə sə ina ndo məra ko ənya naa nəmən tə hii həba mada vanyi ndeu enya na sərsum nda kinyiwa mada aja nyi na huui nə kuvanyi maə uwur da ndə nda, ndə manakə nga ma cha ngatə təwal nyi kwa tuui huba mada sərsum nda dzəd ta, ku ki nyi ndo təkvya mada uur nyi nda təuul nyi cha wuya cha fəulu nya cha nan da ka gulisha ats ana da hanyi ana huba ya ingetai tsdu ma nndə na wuur nda gyakəgya nyi gya manakə a cho i cha zam kuvan nyi butə butə nyi wa mada amanə nja kərinyi tsəu cha na shabi gagada amma njo mər, Haba njo haba kərnyi tsəu nja la, a a vala ten ja kuvan nyi tsa, akar kuvan nyi ma. a kər nyi njo uya njo həbiya kər nyi o sər kuzhi ya ən ngə tikə na mən ma. a tsəu ku gyakə gyakəmən məna mər na məno gya mnamə tsəu vanyi nɗə cha lələba va nya səu ku gyakə gyakəmən, va nyi nde nja la, a səu manak uku gyakəgyakəmən əna məno gya na cha ma. a cho lələba tsəu njo na kai gyakə gyar ka ucani ana wani gyakəgyar ka tuma ana tu nya gya mənakə da ku gyakəgykə nɗa, naya ngani yo i ya ɗo uvi tu nya yo i ya da ga tu nya aka ngan miv, aka ngam nan ga ndə mənakə ka naka ndər təhudəu ka naka ndə ka nda ko vala ad awa dəhə ndə na a shili gwa, a vala ndza nga aku tazhira wo, a ko ndzam ndora wanə nənnə wa, aku ndzam ndara ngə wo amma naghni go vala nga aka ngawu hyel nda a batli gha nga hye- nɗa ana məna vala kərnəmən aku dəhə səu nan ja gwa, ati ənya na nyab tu nyi nji na kwa gya aku ɗunəya nan ɗa ngani gyakənda pampaməu amma naya yo bwaraya tə kəra chuli njo vui inga nda nan da ingə gyakəgyakə nda a ɗa na. a nan da nge gyakə nda manakə na. a ngam miə sə na gwaata ndo gya manakə ana kuvanda a va nya sə da kwa gwa ku bama nda wan ɗo gya njamzu. Ndo gya məsəɗakgu kala nɗe ku pana nɗa ku ngatə məsəɗakɗa u ana nbiyakəngyar kuvan nɗa. tsəu olya laku da pam paməu aɗo yo ndzam ku na, a ngyakəngya ya njo məra yak uvala nɗa ya nau ya ma. a tsəu ma nja nda ku ɗa nay a ma. a ya mɗra mada atdwa alya ya laku pam pamdu ne ya ma, a ya vala nji. Uui sagan nge əngha nak u ngyakənga kumin sagan nga ko irin ɗunəya nə məna gwa na laku ɗa pam pamdu nan ji ku mər tsəra alya nji hyella batlinda ndo nɗa ga njir shallyo kuzukdu alya nji da hyella batlinda a ka nda lə ləbar nyi səu anə nji alya nji da heyella batlinda aka nda lələbar nyi səu a nə nji atəwa laku pampamdu uui nɗa yon a alna təwa akur zoa alya nji atəwa laku nan ɗo vala kərnənda di no nja gwa, a nɗi yo mbwanya ava, a yon a we njir shallya kuzuktu ngakəgakənda a da ti na’ a ngam mə səna gwa, a da ma dəhə baji na ndzu a nda kəla yiyinghe ma nji nyi na nɗa mada ku ɗala vui a da ndo-ada ndo dzam ndara vui ndati nɗara amanə wa amma mma, a wur nda nja nyi nan ɗa ndə kəla yiyinghə mada, a ku bəji amanə nga ndo hya, ad inga ndo vala ndə, ndo hyaadi ga nɗo la, a nde ada ndə shil nə kəra yiyingh nda. Nya tsunami ɗɚ haggi nyi ndo haɓa ndo gwa-arɚ u nyi ɗɚ nda kuzugu a shil na nyi ndu nda o jiyadima nyi ale nyi ma’a nghɚ nda la. a vanya bɚji vanya ndɚr shalɚ kuzugu ma gi gɚr ki nyi ɗaga ɚ mbwadla na nja na shili ki nyi alɚnyi kɚi njir kinyi piyaɗa ma, a ngam mɚ sɚna gwaɗa njo nja la. a a vala ndɚ nja nji kɚla yiyingɚ a vala ɗɚ nja njir shitga, nda nji shilnɚ shili vi kuȝugu nda vanyi ma a nji ndo shil u shilɚ u kuȝugu wa vanyi ma. a o ki nyi njo shi ha anɚ nyi o hanyi o kinyi njo haba gwalare kuȝu gu njo nɚ nda ngam va nya ɓɚji vanyi shilgu ɗa hyaɗ ɚ dala vui njo shili hɚya ngha ki vanyi vi kuȝugu nda ada lahɚ wa nadɚ ɗa nyi aja vi nda go gya ɗa ya higu ga kɚr ghɚ gwa’are kuȝugu ngɚ fiyo o ki ngha ma nge fiya kuȝugu. Kingha mada i dala vui ndɚ shilil ki nghe go haɓa go gwaarɚ kuȝugu na ngan ngɚ patlɚ nja o huɗa gyakɚgyar ndɚ ya a ɗa ɗi na, a nda yo sɚ managɚ ja o nɚ na gya kɚgya kɚrɚ nghɚ mallɚm ngan tsɚu ndɚr lɚlɚbsɚ anɚ nji na njan ngɚ digal digal nya nɗɚ na ana tlɚr gagaɗa ndu latlaja na jan nge ndɚ pam pam pamu ya ma nɗɚa lɚlɚb ɗi ma ji mɚr tlɚrnɚ Ma ji zɚndɚbiya sɚ nda monogu na gan ngɚ o vala nyi tɚwa laku pam pamu ngam mallum gani njo lɚlɚbavi nyi sɚ nji go nda la’a vanyi ndɚ njo ɗa go ndɚr sholɚ kusugu wi nda yo na nda go nda la, a vanyi ndɚ njo ɗa a ga lɚva lɚva go ɗa la, a vanyi nde ma’a njo nɗa ga mallum wi kɚrɚ nyi nyab nda lagu na mallum njo lɚlɚbar nyi sɚ nɚ ndɚ ma ndɚa haaɗi njo nda ɗa ga vanyi sɚu vanyi ma’a har njo nda ɗa ndiya mallum nyi nda lɚlɚɓar nyi sɚ nda na ga gwaraɗi yo na na, a nara o gya ɚgya ɗa mallum gur patlɚ nja o huɗa sɚna a bur giya ɗɓa o na, a na gyakɚgya patla ja buɗa nji na a a burgiya ɗa o gyakɚ gyakɚ nda ngam vanya bɚgi mallum ndɚ nghɚ nda ada njo hɚ kɚrɚ nghɚ wa ndɚ ngɚ nda ada njo ga’a hya sɚr dunɚ ya gagaɗa wa ngam maja o dunɚya nɚmana go na kuwaba ɗad tsada na mallum ngɚ ndɚ na o sa bwabwatɚu gagaɗa o tlɚrɚ mallum ngɚ ndɚ tsuɚ a ndɚ ndo ki nyi gagaɗɚu wa mallum ngɚ ndɚ na tlɚr oal ɗi hatla nja mallu ngɚ ndɚ na kwoba nyi kushiu na ja gwa’aɗi mallum tlɚr nyi na ja a nja- ma gɚ wun nɚ kɚr yi anɚ tlɚr nda nja nada ama kushi kura sɚ nda njo uya nda hyella fɚgɚr barka kiri O vala nyi tsɚu o gyakɚgya nyi naja gwaaɗi mallum ɚnya na mada aman nja a jo tar tsana nyi haggi and kɚrɚ nyi wa ya ɚn dai gan tsud ko njir mɚr tlɚr o vi lɚsɚli gɚ mɚn ingɚ pam pam ga goverma gɚmen inga mada aman g la’a nda wi a dunama gɚda dawa ndara a shaɓi gɚda dawa ya sɚ da ndo nau mɚrɚya tsa’aga ndo kɚtɚ kɚrɚnɚ nda wa amna ma dɚ wr ɗa ndɚ nɚ nyi dufɚu nda nga nɚ nyi jigadima gɚda zhang anɚ hyeu ga nɚ nyi kɚr nɚ nda anɚ tlɚr nda ndo mɚr nyi tsa, a nya ta ndo uya zhɚr zhɚr nyi mada o ɓɚgi nda ndo mɚr sɚ nda nda ma, a ya mada bɚgɚn zɚkɚu ndo uya zhɚr nda aki huɗa mallum atsa hyel na ja gula adi ya na na’a na. a o gyakɚgya ɗa njir tlɚr leli ingɚ ngɚ nga nji niga kur nɚ nyi kɚr ɚnɚ nda anɚ chul tlɚr wi ngɚnga ndo burgiya ɗa mɚ sɚ na gwa aɗa da da gwa sɚ na tsa’a ga ndo tsa nanyi haggi kɚr nɚ ndo ni wa amma ndɚ hɚdɚ ga nda vala nji o gyakɚgyakɚ nda patlɚ nja o huɗa sɚ na ndɚ hɚdɚ a ga njo vala kuvan nyi aga tsa, aga kuvanyi jo uya biyama o dɚhɚ sɚ jon ja mɚre